﻿Mopeti Kiïgua, jaeko mopeti tembiporu ikaviguevi, yande puere vaera e yayeaviki pipe, jare kuape oime guinoi jai jai reta tatañova, jaema ipuere vaere yandea yaipijo, ani ipuere vaera ñañemosii pipe, jaera kua tembiporu ikavi kua kigua, oimevi jetavi mbaepeguara, oime ñañeapi vaera, oime ya yayeavikiiño pipeguara jaema kua kua rupi oime jetavi, jaema kua kua reta, oime kuñaret imbae jare kuimbae reta imbaevi